Abaana abalhere ebiiro bino sibanzire eributha abaana kandi ngalengekenaya nikitsibu habweribya <noise> hakisahika obuthuku ekihugho imuli baandu bake nkundi twamatendi butha ghukabya esighuli kanyaya okwabandu kandi Nyamuhanga mwabugha ati mubuute mukanyaye ekihughu ekyokubanza nikitsibu kundi ghukabya esighuthakwama ebiiri omwa bayibuli. E'bayibuli yeka kubwiri yithi ghubuthe ghukanyaye ekihugho kandi abaana bebiiro biino sibalyanza eributha neryo nikitsibu. Kandi eribya abandu banene kikayambuku okwikola nge'emibiri kundi ibwa mwamwabya bandu banene imunasomire ngo'mworihanga imusomire imulhi bandu baneene ghukayisangana erihanga lyenyu iryabiri kulhakulhana habweribya imuuli baandu baneene kandi munemukolesya amaani wenyu wandeeke. Indi abaana bebiro biino sibalyanza eributha habwe nanga sibalithoka erilabirira abaana ekyihughu kyabirikala neryu omundu akalebya athi ibwa ngibutha abaana ngibaha kii kandi ebindu byabikalha, iwasangana nakyu ini kitsibu.